أعتقد إني أمشي حوالي سبعة إلى عشر ألاف خطوة يوميا، والله أنا ما عده ولكن بالتقريب أحيانا إذا كنت مشغول أو عندي نشاطات يمكن أزيد هالعدد يعني بالأسبوع يعني يمكن أوصل من خمسين الى سبعين ألف خطوة تقريبا، أحب المشي لأنه يحافظ على صحتي ويعطيني طاقة طوال اليوم.